اه في يوم من الأيام كان في شبح هذا الشبح يخاصم الظلام اه هذا الشبح كان يتجول طول النهار في المكانات المهجورة لكن أول ما يحل يجيه الليل يبدأ يختفي ويجعد في الزوايا لكن في يوم من الايام قرر يواجه خوفه وأكتشف أن مش كل شي بسبب الخوف.